<hesitation> mweri khwo khuranga khu mwikha, mweri khwa khabiri khu mwikha, mweri kwa khabagakha khu mwikha. Mweri kwa khane khu mwikha, mweri kwha kharano khu mwikha mweri khwa sasaba khuwikha, mweri was aba khu mwikha mweri wa muunane, mweri wa titsa khu mwikha mweri wa rikhumi khu mwikha. mweri wa rikhomi na llara khu mwikha, mwee mweri wa kumi na mbiri khu mwikha <hesitation> mweri wa rikhomi na khabiri khu mwikha.